Lafa manao an'izao Yoga zao, da mila mitady heky horonan-tsary na kilasy antserasera hanomboha azy, lafa vita zay da atomboky amin'ny toera fototsy ary mifantoky ami'ny fivezivezea, manao tsy tapaky mba hanatsara ny fahafaha sy ny fifandanjana.